Tee masde yucpʉypap animal tʉgay te majde na hora yucpaypotogay tep te te mʉa, te mʉcllʉya, te caŋ tep majde majde na hora yucpʉypa majde na hora hʉy sentichʉcpa iq minpa y como cap hʉy sentichʉcpam cap nocspaam ney te mʉa cap wamin ʉcpatʉ yamʉ que tiʉs hʉy pʉllʉ yacchʉyʉ cap wam ocpatʉ cap nʉcspa na hʉra como te te este te nuu te nuu mas de pʉypa pitzan cap hʉy pʉypa te mʉa hʉy pʉypa te mʉcllʉya ni te can hʉy pʉypa te nuuish pe cap majde majde na hora yucpʉypa ca capʉ tʉgayney capʉ animaltʉgay cʉmʉ cap te yajcʉjʉ chʉcsucʉ ca majde wa yucpʉllapʉtʉgay ca este te nʉʉjʉ chʉcpapʉtʉgay cap wa tuŋa jʉsajpa hʉy nʉcsʉ cap wa yucpʉlla ni te pʉnco cap wa yucpʉya cap pʉnji cap pʉnji wʉtsucpa cap kecpa hʉy nʉcsucʉpe cap pʉnji y como te te cʉʉlla te tʉwan nʉmjaipapʉ tep Yucpʉypa nete tep wat este nama wa wa tzagʉmʉ pero mas te wa yucpʉllʉpʉtigay tep te tzuquin tep wad wad yucpʉya te tepo une <hesitation> amimal tʉgay y tec te tzajin tep majde listu tep con lo que ʉm hizʉ y ʉm yacjenʉ cap nʉcspa pʉypa na hora parece qye cap wat wat wat yajia wat winjaa cap nʉcspa ella te wat wat yucpʉlla te animal tʉgay como te animal que yʉgi hʉy yactzʉcsucpapʉ para hʉy yʉscuy watasucpapʉ te caballu tep yucpʉypa nete te pʉmi bestia tep majde majde fuerte todavia tep nʉcspa tuŋajpa nocspa pero tep wat pʉcha te animal tep tuŋajpa y ella tep wat este tuŋa mero pe ca wat min patʉ wat merʉ min hizʉ caasapʉ pe te merʉ yucpʉypab animal tʉgay tep wam min ʉcpatʉpʉ tep te mʉa te mʉcllʉya y te chiicu tep nʉcspa te wa min patʉ wa min is nʉcsʉ jutʉg nocspa casapʉtʉgay Pe te demaspʉp animal tʉgay tep mim todavia min ispa wʉtsucpa tuŋasugpa ya cap min isam tiʉ animal pero te tesap majde wʉtpa majde yucpʉypapʉtʉgay cap te wʉti animal tʉgais ya tep te caŋ, te mʉa capʉtʉgay capi ca majde yucpʉyshucpapʉ pe cap como te yajcʉjʉ tzʉcsucpa cap nʉcsucpa a hora ellapʉis tep hʉy yactzʉcsucpa tep te mʉa hʉy yactzʉcscpa tʉkjo ya cap net este heychuajpaam tʉkju wat como te yajcʉpʉʉ cuenta tzʉcaam ya cap tʉgaŋji chʉcpaam cap aŋitsucpa deque yajcʉjʉ tzʉcpapʉ cap majde na hora nʉcspa majde na hora yucpʉypa